Kuan chí a kuinina jan kuii, tani kú hojon lenguan ná kina ina chí, java kúan iin ayivee tó'o ná kii <hesitation> ngo xhidanrá ñaxhi nakanxi te ihó nakaxa vee nandiú, ni ku lengua jan che ti janaña xhí hu j <hesitation> java'a akujan, kanda ni toté kanda xhi xhiniona xhi iho nga xhinioña até kananí njia huaxhinia xhi ní uj. <hesitation>